e <hesitation> chika yanda ku nuwa piragu yi tono nere a pina gwai dina nar wi yi nure yi ba kwara lan bu kwara nuwo, yi pinu yi marau jewei yir ti lam <hesitation> kwana kunon, kwano kwunon a dina jore ya alị a miringi a lan a alama numa ba che kin nuwa ba che kun ye <hesitation> abunnan yeh dubu kunon duk jor jor nfu nuwa che kin mer ner je tina tina jeni a minringyi layau toh yeh ka ma chewe min ye abunnan yidubu kunon kunon a a a da nibiyo toh nyininuwa nyininuwa yir ti lan a lan alanma <hesitation> e <hesitation> landuwiyo dubu kunorob yi iri toh a polau. a pwalau nerwu nerwu jewu yir lamuwei dubu kunorob toh a pwalua jewe yirti lam dubu kuwab nuwa bache kin ba ba baje al al alayo <hesitation> nuwa ba nuwa ba nuwa teng a jor pu yoko yi mir jor pu yoko yi mur pina yi dubu wang tubak bwa a polau kinon don nu wo sagu yo kiya yirwa bu bu pina lau wa, itina ya teng anda i yo nuwa bu yi kanadi wa kwankwan ka mayo nerwu yo yi kanadi mayo ner wi pere wuniwai don ba wun don ba kasa, ka ma wun ma kasi toh yaku ma resanu. kana ma kinga bu teng ne mo kingiwai irti mo jewi anda kama yoner wu ba wun ba kasa to yir ma na nin kani yir tima kasugu ba ninwa don tono munguwo <hesitation> kama kama yirwa <hesitation> chika yanda kun che kuna don bangare kama yirwa bangare du yo kwatima. ka nuwa nuwa yir ner kin bwe kwa toh mere kana me lah, me nure, kana me ya nure, toh bonor kogu mo yogi ner wiyi dimre, kama yogi ner wu yi dimre kuma mer ma kasagu a jor pu ma wo yi dimri ne mer kama ya dimiri kama ya dimiri ka ma ya dimri ne lewu che ru. ka chiki ya ku nindu nwo sagu buru jor dina a ninga wulog tina jor pu don kama kasi toh ma yowi ner wu wu nor wu nor jukuwai kama yo ner wu wu wu mo ma ma kasugu yi dimre yo mer mo nuwo che kin a kumi <hesitation> a kinga kaza kumi a kinga a kinga yir a kinga yir nyo toh mere <hesitation> ka nwo nwo nwo nin piri yi yangi dinme mer kun ma kinga yir mer ma kinga yir kaza, mer ko ku dimma twiyuo ai din nwo sagu yiru neruwu neruwu daga ner wu yi wu yi nuwa nure yi ba kwara yi wu yatono, ma so min yo mwasi yan da ku ma kogu <hesitation> ba gonmo a ninga a ninga ba kwara. a chusugu yitono kam mwa ma nindi kikari mmakogu chika ma ma ya kasugu don ma ya nure amma yoron ba nyina mo mwa ma ninguwi toh mer mo a tem mo do mo an temmo ti- ti tiyi dole, don tono nwo chegu yo kama yirwa bu pina bongo yirwa ba ba wunogo ba kwaski ba kwaski donyoh neru neru wu kasi yamba wo kem yi yo.